نحب نكون مؤلفة مشهورة خاطر الكتابة تعطيك فرصة للتعبير عن أفكارك ومشاعرك بطريقة عميقة وتترك أثر دائم في الناس الكتب تقدر توصل للناس على مدى بعيد حتى بعد مرور سنوات من كتابة العمل أما التمثيل برغم إنه ممتع وله تأثير كبير لكنه يعتمد على الصورة والوقت، لكن الكتابة تمنحك فرصة لبناء إرث ثقافي وفكري <hesitation> يبقى للأجيال القادمة.